जू रुस ए संस्कृति ची उ गहरी, ऐतिहासिक, परंपरा और विविद कलाऊँ से भरी ची यखे गी साहितिक विरासत जने टोलस्टॉय विश्वभर म प्रसिद्ध ची बैले और शास्त्रीय संगीत भी अपरू महत्वपूर्ण स्थान राख़दा यखा जू पारंपरिक त्योहार और रीतिरिवाज छीन उ भी अपरि महत्वपूर्ण स्थान राखदा संस्कृति म।